leddi Sweden ni leddi on ndi ɗoo n mari taarihi soosay ɓe ɗon mari bo nyaama soosay jee ɓe nyaamata. Ha nder nyaamnduuji ɓe nyaamata may woodi ɓikkon leɗɗe soosay, woodi di bo nyaamndu kuujeeeji nder ndiyam, woodi nyaamndu kuujeeeji leddi, bo woodi nyaamndu jee ɓe waatata ha gongomi ɓe resa ɓe nyaama, ɓe ɗo nyaama flour soosay ha pelle wuro may